Ndeen, waɗi ko feewi to waɗa mewtii kono timmoore mum. Ko fii hokkude feccere, suusii e lefi, koyɗi daande ɓe njogii. Kadi, ɓe naatnude karnu fow e mawɗi feccere walla ɓe wullude ngal naatude ngal.